Ny antony amoronan'ny elefanta vondrona fianakaviana dia ahafahan'izy ireo mifampiaro ka raha misy ny fitandinin-doza dia igny no <hesitation> afaka miaro an'izy ireo amin'izany. Dia izay no ahitan'izy reo tombony.